شوف أني أميل للسائج الشخصي، يعني تخيل أجدر أرتاح أثناء الجيادة وأستغل الوجت في الجراءة أو الاستمتاع بالموسيقى، ما في أحلى من إني أوصل لأي مكان بدون ما أفكر في زحمة السير، لكن طاهي شخصي له ميزاته، لكن أنا أجول السائج لأنه يسهل حياتي بشكل كبير أكثر.